Un peini pos t'arregla el pelu por mé delas púas que tien. Las púas s'eslician pol pelu, desenroandu i ordenandu los mechonis. El peini tien un inseñu que premiti de passá-lu pol pelu mu facimenti, en sin dañá-lu ni arrancá-lu. Mu cenzillu, tan cenzillu que no ai naidi que no sepa gastá-lu i lo gastan mesmu ombris i mugeris. Si mesmu tenemus cantaris col peini: Peina-mi el pelu, lleva-mi al baili,...